I want to cook bitter- ball and okra mix with oil argo oil frying aay ley first tin I pick up my plastic bag I pick up ley mar dah I will carry in ley market when I geh to ley market I buy my two hundred dollars bitter- ball two hundred dollars okra lah four buck right there I buy my one snap lor argo oil for buck five buck gone I buy my fish I buy my ley meat I buy small fanti bonnie then I buy onions raw pepper than I buy my coal plastic of coal then from there I geh my vita my salt my garlic and other small small tin dem bring dem wash ley bitter- ball wash ley okra cut it set ley oil on ley fire ley <hesitation> oil geh hot put small onions inside to stem it then from there I add small salt there So dah ley oil will nah <hesitation> will not catch up fire becor it hot so I putting ley salt there to cool ley salt temperature ley oil temperature than from there nah ley bitter- ball and ley okra when I fini slashing everything I make sure I <hesitation> geh ley pan hang it up ley water move from under aay then I fry my soup I put all my tin there aay boil soup done I seh my soup down set my rice water on ley fire aay boil put ley rice inside aay boil take some water from on it and set it then everything boil nah aay done I dishor ley rice take my woman own out take ley children own out when they come from school they eat yeah